أني يعني نفضل- إن يفضل ضعف المال، لأن المال يساعدني، إن نعيش حياة أفضل، ونحقق أهدافي، أما العمر إذا عشت أكثر يمكن ما يكون عندي نفس أو طاقة أو حوافز بش نعيش، يكون عندي قلة شغف، لأني أنا ما- ما عنديش للمال الكافي إن نحقق اهدافى، لكن المال يحقق اهدافى فى أى وقت.